Bueno yä'ki ijtupä animal mas mas este mas pämipä es donde es kak, y le leon, jet'tya'p mas pämita'p, por je'tij janu'sy poyajpa, nyä'ijtyaj janu'sy pämi, äjtyät cuando jutyä't pya'tyajpa myajkyajpatät ja'kutyä kyä'spä'yajä y este mas pämi je kak ntatä 'yak popya por que jete mas popya, mas pämi y todo por cualquier este cualquier tipi'kti jete mas popya, ta igual wakas kyä'spä'yajpa, becerru titya'p pyinhpäyajpa, kyä'spä'yajpa, jet'tya'p kyu'tkutya'p je ka'nhij.